Ani òlò ɛnɛ́ ígbɔ ɔmi dò náa si òlò, ɔmi náka náka ɛɖi wu ìlòtu kɔá, ɔmi bàni ubonú ɔ̃wi ɖù à inìwa ɛɖí ɔmi posà ìzìɖìi gbo tu nyo nélèe. Ùni káyi kása kɔ kàá ba fínɛmi maa, ígbɔ ɔmi tu àyìtabi à mà tú lùlù nyo ìnákpɔ̀li èle, à mà tú lùlù nyo ánà lèe à mà ɖú buta kùɖáa ká so nɔ́lɔ kása à mà tú kɔà, ása á mà tú kɔ bìà. Úni kàɖi ìí kɛ ɖɛ́ɛ́, ígbɔ ɔm sòwa igbɔ ɔmi bàni bìà <noise> tè bùnàti wo ɖoɖomì mlìítì wèe, ìgbè wèe lèe l̀ ɖa kɔ àyitabi bìà. Yenì maà l̀ ná mù àyitabi à màá tùtù àgbèɖi kɔ bìà. Úni sú káɖi bìà bù gagla ɖàá nu ɔm po ila kpó kpó kpó tè bú nà titi wa, blɛ̀ɛ ɔm nì àyítabi ákà lèe ɔm fo lí te bú nà titi wa. Ìgbè wèe lèe ɔm nìbìà bu nyo ínɛ̀ lèe ɔku màa ɔm ɖèe yize iky. búni wulì ani búbí ɛɖi è mée si, eli èke ɔ̀mɔ̀lɔ si kása búni finɛmi. Ani ámòlò lɔ ùzànì ɛnɛ́ maa ígbɔ ɔm ɖèe nyréwua ɖɛ́ɛ́ ŋúú, ù tà gbimi ìɖì ígbɔ à màa kɔ àyítabi bìà. búni nù ámùgúnù, úni bìà bù tà kɛ̀ nũiì úni ìyìzà, ámòlò, amòlò, àmòlòó; tè mòole bù ɖa tíɖò kile éɖi. Ɖɛ́ɛ́ mao òlò ti we mì ìlòtu èle, ìbànigbà lewèe zàyiì ɔm náka nòlò ɛɖí. Ètè ùŋoniwee mù fía ni bũú do nàáa ŋɔ̀fɛ òlòlɔ mi. Ù màake ɖàa fi ífati ɔm ɖò ɛnɛ́ maa elí lɔ ké kàɖi ù kplo elí lɔké à màá fà kàɖi ìí fà kplià ànà ìnɛ̀, à màá zo nyo buta ánà lèe otùtù à màá otùtù àyítabu àyítabu ása kɔ bìà, kása bú ná mì fínɛmii bu wúlíwúlín ká. káèè ù mla ni kɔ búni ká bu fì́nɛ̀ ámùgùnù, sú eli ɔm dò nàáa bàni kɔ búni ká, sú òlònìɖinè àlɔ iku màa ké ɔm fía sònìà áɖì ɖíàlɔ.